هل يمكنك توضيح كيف يمكن للأشخاص غسل أسنانهم بصورة صحيحة؟ حط معجون أسنان على الفرشاة، وامسكها بزاوية مايلة نظّف أسنانك بحركات دايرة خفيفة، وابدا من الأسنان الخلفية قدام نظّف فوق، تحت، والجانب. بعدين، اغسل فمك بالمية حاول تنظف أسنانك لمدة دقيقتين كل يوم الصبح وكل يوم والليل